Erikalha iwunatsangatsangire kyikalukirira iwabya iwunawithe esyasente iwanganalya ekyawanzire, iwanganalebya banyoni bawu imwaghenda haghuma eyihya nabanyonyi bawu imwaghenda imwaya enjoyinga, imwaya tsanga <hesitation> iwawanganathwamu ekyindu kyosi ekyawukanza erikolha